Nemwipano na kulila na kulila wilaya ya Sumbawanga vijijini kijiji laela na katika mazing- mazingila yane mma kulila na nzizi chekechea kati shule ya msingi laela A na nzizi elfu mbili kumi naa moj- kumi na elfu mbili na kumi chekechea elfu mbili kumi na moja ninge la kwanza elfu mbili kumi na mbili ningilila pili ila saba niza na aamala elfu mbili na kumi na saba na bati kuchagaliwa kwanze kidato cha kwanza elfu mbili kumi na nane kwano na bati kukuchagulia elfu kumi na nane kidato cha kwanza na najiunga katiki shule ya sekondari uchile. Uchile nanji kusoma fomu wani elfu kumi na nane elfu kumi na tisa fomu two nombu mtihani wa- wa kwene ishino assesementi mwaka elfu kumi na tisa Na nabati kakailu kufaulu kwendelea nchidato cha tatu elfu na ishirini ni <hesitation> pano na bati kukuchaguliwa kwendele chidato cha tatu nendelea paka nafiki chidato cha nne na panonafiki chidato cha nne niza kaili naa- naumbu mtihani wa- wa- wakuingilia wa- wa- wakumala chidato cha nne chicho pano naumbu mtihani naa na- nabatika kaili kufaulu kuendelea ni chuo ambacho ambapo ni nachaguliwa katiki iweno ikolegi ya ku Arushalakini kutokana na niwenu ukosefu wa- wa- wampia zi akwiru kuyasumungu chuo namai inti asa alipo notwika lana na bababa wa- wanena ti asa vinila ziak- ziakose kanu kuyuyu kuchu uwovi embu ngoja nkutwa lukuveta ukasamuku veta asa nani naane nane nesine nemkane baba ma- baba maombu mpango ni kaen nanaye natoli fomu pano natoli fom najaza nakujaza nama Nama waomba nalondina mbayama ya nida nalo ndaka ili niweno ni cheti cha kuzaliwa naundi cheti cha kuzaliwa uumda umaya ufiku wakupita kwi kuveta Mungu waya ata nisaidia nama- nama omba namayu kuveta kuukwa kumbea nasoma imiezi tatu kusom miezi itatu ambayo nasomili kozi ya udeleva kwayu nasom udeleva miezi itatu ya sila nikala kami wikizidi nanju kusumbilia ilefen panoni nanju kusubilile leseni nendele kujishughulisha noku nuku pamba makofia ku- ku- kutenge kukusuma pano nanji kusuma papo ikiuzidi ziasila nama iti titichani inti itwa kuu kwaku yaomba kuyasenda ile seni pamoja ni cheti cha uderevea kufika kukwa ileseni yua udereva yakanu kumpera yampera sini cheti hati leseni ye ileseni ya udeleva paka uchulo ndiki yandwizu sende leseni ya udeleva kwa hio kukuma zingila ngata yaliana nana kuila Na- na- nasomi ishu- ishule pakapawa nonafikia paniza nafika pa nasoma upaya palela A inda na- nama isekondari pali uchile nasoma wakaili ni koleji maana ake ii- ichuo Mbeya nini pambeya papo pa- paveta basi ndo mazingira nilio kulia hayo